Pues kaney pa mi chambo kej show show chuk mi malo showajleck mi ñupan ñashu mi enfermedad ñipelan altiel ashop mi ataque ma matsombaj kej sow ngondom matsam showajier grasa akejshow ajkip tiel umal atanguey atenshandia atuan ngondom mat atuan gue nagech ucuello umal ucuello umiats atkiet nimiet ataque ñipelan altiel pues ngondom matsam ukuej sow ajguey mas delicado sajier grasa showalley.